Irundi reta kp kuape anoi irundi mombilla reta ˂hesitation˃ jokgüi ko aiporu ˂hesitation˃ amobocambio cambio reve aiporu reta jaema kua reta anoi kua se aia pe jau vaera pupe vae jaema pupe vae kua aiporu